Izen fi in ras ntomong, izen iras kyↄrↄk hom, ki in men natuk, kɛ kadiding nye, da rus kutsↄm a won in da dorok ni in ra won ni isshining nnon in nɛ abining in ni in ray it awon ngma. A ma fi in rat a won in in tseng yit sak nit u awon, ni in tsi in sonong yit ngma na banet, na bar u ifa ni kufumung adakunom. Kɛ bar a ifa ni kufumung adakunom in da-nɛ ra fasora ba di kit as yit nkyↄrↄk ↄng fɛ ba fa, nɛ ba di tas yit ide fɛ na, ide fɛ na, ibi nye na wo, ibi nye ne awo. A ma fɛ ba-ba gang ifa kufumung adakunom bar a won banet ngma, ko ngan da ra won ni ice wu da ra won nɛ kasa ngↄn, da ra won na ba fidang ngↄn da rawon nɛ kasa ngↄn, da ra won nɛ ba fidang ngↄn, da rawon nɛ ba net fɛ base ni mben yin, da ran awon naton ba gwↄm, da ti ran awon naton a shugabane, da ran awon naton ngma mben iya kashon mben. A ma fi ran a won ba da nↄↄk a zarafi fɛ ka’angada tak kudaam wu nↄng ba de ki ra wen naton e. Ba da te ba fɛ ni yin, ba da sok banet faa kɛ ba taat ayi fa ba da tɛ bar a won. Naton nkyↄrↄk fi bes yin e, ndaam fɛ ba bes e in fɛ won. Na ma ba gang, nɛ bar a won afɛ igang e na ko angan bun nari. Ama fi in bun nari, in da tsin susa ira ashiri fi in da tseng sak arↄ ntomong. Na ra ashiri, in da so, ki inso inkon nama, in da yɛrɛ izen, izen itseng in nye-inom gang in da tseng sak narↄ ifa nek kutomong hom yet ifa. Ama in ne zↄng narↄ ifa, dↄng in tseng in da fin bɛs in ni ra nom, ni ra nom ki in bɛs in in da tin bun narↄ ifↄↄn fin da rↄrↄt na bafidang sak nahywɛ. Ki in bɛ ikyɛng ira, in gↄng in da fin ne zↄng narↄ kutomong e ni indi berem na-ni kↄ in da tseng nikↄ kɛ in da tsin ra kabi kap gyet ayirki in dorok nikↄ na hywɛ nin bun ari, ki in bun ari in da fↄↄn, in da yas nanyin, ki inyas, na ba di te ashi naso, ma fɛ ba di te shi naso in tsin so, ni in tuna res azen ↄng fi in di ne nikↄ ni in tun aes, ni an nↄ nitu in tes fas ↄng fi in di ki wuruk sak narↄ kuro na bafidang. In da fin wuruk sak narↄ kuro, in fishim kuro asha, kuyↄng fɛ ba yes iko ni but yɛ ball. Tↄ izen fi in da tse zↄng, in da tsi rat kuro na bafidang ni in te ikyang icɛɛt in nirↄng in tsi di rↄrↄt a zↄng. Nahywɛ na fin besin daga zↄng narↄ kuro me nan in besin na yɛt ari, ki in besin nayɛt ari ni intin yes bafɛ ri min a bining in ni nnon in ni in sonong yit ninfa yit kufumung adakunom ni in kaba tes mo ifa ni ijɛk <hesitation> if kufumung adakunom e. in da fi in gang yit, ni in ray it awon ni in tsin ni in men yit sak natuk ni in rayit awon na tuk in fin dorok yit natuk ni in tin ray it awon. Kutomong-natuk, akwai ntomong dɛt, kɛ abining in me kɛ nnon men ayi nda tin bun naro sonong, karↄ fↄↄn kafa yɛt ari. In sonong arↄng narↄ fↄↄn ni infaa nkyↄrↄ zizɛt-zizɛt ki ni in sok ikyɛng icɛɛt na yɛrɛ nkyↄrↄk fɛ in da berey, in da baray ice iren in da yɛrɛ nkyↄrↄk fi in da baray iya kashon, in da yɛrɛ nkyↄrↄk ↄng fi in bes ni ya kashon musamang nizen iyeng fi nkyↄrↄk tses zizɛt-zizɛt ni in yɛrɛ nkyↄrↄk fɛ ba yes ina alabaru. Nkyↄrↄk fɛ ba yes ina technology zizɛt zizɛt nek in di barang iren ni in fa nek katson in kin yɛrɛ nkyↄrↄk ↄng, ni in sɛ nkyↄrↄk kↄng fi in di ki tees nnon nin, ni insɛ nkyↄrↄɛk ↄng fi in da ki tees kari, ni insɛ nkyↄrↄk ↄng fi in diki tes banet ngma na angwa. Ni in sɛ nkyↄrↄk ↄɛng fi in diki barang imi-i-ice ren. Anↄng fɛ in di ki ya kashon ni i foos abom zizɛt-zizɛt nek imi yet anet ishim abom. Akwai abom ↄng fe bar as ina na-ni kyɛng icɛɛt e. Nda foos abom ayↄng fɛ ayet afi men nhywɛ, in da foos abom ↄng fɛ asak anet bun kuhywɛ wu bun narↄ kazining in da foos ina, natson ama nↄng kin rↄↄn kɛ nda di sok ayi ni intsin men, in tsin men, ama kamin ni in men in dara won ninyɛn ki in ra won, ni in men sak a-sak adiding ni in tin dorok ba.